Kängäl om tald ja kun- kunds ja päälüs. Ja mõnikõrd sis ommaq viil nööriq vai pandlaq vai midägi kah. Ja mõnikõrd tal om seeh tald, sääne pehmeq.